Kua juego de carta jaeko <hesitation> ikavi yayuvanga vaera, jare <hesitation> yandemborivi <hesitation> yamopíensa vaera jare ñañemoconcentra vaera mopeti mbaereño jokuaera yandembori kua